Вақте ки ман ба калимаи стресс фикр мекунам, эҳсоси фишор ва нотавонӣ ба ёдам меояд. Стресс вақте пайдо мешавад, ки инсон дар ҳолатҳои душвор ё серкор қарор дорад. Барои кам кардани стресс, муҳим аст, ки вақт барои оромиш ва истироҳат ҷудо карда шавад.